بشوف إن أنا ممكن أجيب المقلاه وبعدين أحط فيها مايه مغليه وبعدين أسيبها نص ساعة وبعدين أروح أجيب سلكة مواعين وأجيب أي نوع من أنواع الصابون وأفضي المايه المغليه بعد نص ساعة وأبدأ أغسل بالسلكة والصابونة.